l'ò bruxiâ ghe ciammo scusa, pòsso fâ quarcösa pe dâ remeddio? No sò eh se se ghe daggo o mæ addresso me pòrta a maggia e magara ghe a lavo mi eh? Me spiâxe